Manahakan'izao Ñy mombamomba ñy sakafo <shushes> ny ñ'olo <shushes> Novelizelandy ao: Rozy ao mihinankena, mihina vokatsy ny ñy ala, manahakanjao ñy henan'aomby, ñy henan'aondry, <shushes> rozy ao mihina ñatao hoe, sakafondriaky, mihina rozy sakafo andriak'eñy karazampia, <shushes> 5 ao koa ñy fihinanandrozy ñy pasity, misy proteiny, ñy fihinanandrozy mofo mamy no ñy divay.